Ai, axolá i tuviessi un patiu... peru no me cumprin abondu los que tienin muchas froris porque me s'echan a perdel, assinque tengu namás que dies prantas: quatru suculentas, que son facis de cudial i mu decorativas; dos cactus, que ressestin mu bien i dan un toqui destintu; una cinta, qu'es perheta pa encolgal i limpial el airi; una dracaena, mu elegantosa i que pula bastanti; i dos prantas de golol, una albeaca i una menta,, que gastu pa cozinal i, velaí, amás pos dan un golol güenu. Assín tengu un poquininu de tó.